नाना कोहे <hesitation> मैं <hesitation> लेंप लियाओ लेंप लियाओ। मैं कहो नाना कहा ना लेंप जी नाना कोहे मैं मैं रात मां भनू। <hesitation> ते टेबल तू लाई आपरी ते टेबल उपर मैं लेंप में करूं ते। <hesitation> उतरी उतरी जे उजालो आबे ते कोई भी सुए ते इन्रा काजे कोई भी डिस्टेब। नहीं हो आई <hesitation> तो <hesitation> मैं कोहो हाँ नाना। जितने तो बारू खरतली बात करो तो जा नाना मैं तुसे काजे पैसा। आपदों तु जा ने लेंप लियाओ। असन में कोई रे इन्रा काजे।